Sosde ñaamdu ɓuuɓndu ina ɗaɓɓi waɗde hakkille e protein, e geɗe celluɗe, e geɗe keewɗe, e ɓiɓɓe leɗɗe e geɗe keewɗe.